Air conditionanii ak inin roomu kabanees, kiles kabanaa tok galakisai wo roomu hooditeet, siiling it midaasen wo ishin siiling kabd, mal midaasenu won sun yoten it gargartie. malsun roomun hinkabanoot. roomun kabanoote duum kile marsun laft sit iaartu. akusun